افضل ارسال رسالة نصية ليش? لان الرسالة تعطيني وقت افكر في كلامي واكتب اللي اريد اقوله بالضبط بعد يكون اسهل ارجع للرسائل لو احتجت اراجع شي في المكالمات جيدة بس احيانا اكون مشغولة او مو في المزاج للكلام الرساله تعطي فرصة للتواصل من دون نطق وهذا اللي افضله.